Suni ja va'a ku ja a ku taka taka tuún ka ka kanyo jina'ayo taka ñuúyo ya'a kuni ja a ku ma snaáyo taka nun tuún ka ka'anyo jina'ayo taka nun tuún ka sa'ayo jina'ayo chi suni nu ma kuni taka suchi luli vaikoy ichi yata jina'ai te suni nteí ja ma naá inɨí tu'ún ja ka ka'anyo jina'ayo te kuni ja nteɨ ja kinto te suni sta'ányo nu taka esté se'éyo jina'ai nu ma kunɨí kaan'í taka ja ka kaanyo jinaayo taka <hesitation> nu tuun ka kaanyo jinaayo taka nun tiuun ka saayo yaa nu ma ma xinaa ma naa inii suni chi nu nu ma kaanyo jinii te na inii te nu ma stanyo suni taka tuun ka kaanyo taka ka kaanyo yuu mayo yaa jinaayo te naa ini te ma kuga kaaii jinai.